<noise> amin'ny ankapobeny ny faritsy rehetra any Vietnam io zany da tena ahità toetr'andro trôpikaly sy mando aby. Kanefany misy avao koa ny faritsy avaratsy misy ririny mangatsiaky. <noise>